La televiziun al e 'na scatula ëndua pöle vardé dë programmi ch'arivu da tüt ël mund. Praticament a ie dë persun-e da l'autra part d'la scatula, cioè dël mund ch'a registru, ch'a fan dë coze, ch'a fan dë film e pöi a t'lu mandu via radio a ti